Emwezi eristuka omwa kokubanza, kwa kabiri, omwezi wakasthu, owa kani, omwezi wa kathanu, omwezi wo mukagha, omwezi womusangyu, mwezi wo munani, omwezi owmwenda, omwezi we erikumi, olwerikumi na kughuma, okweri kumi ne yibiri yeyo emwezi kumi ni biri mwa mwaka.